Eye toto na fisiki nainy te tsokanei rora, ana mesa ka to vei, nainy te tsokanei rora, ra gim on makat a sen ta binun ta rof tana sana fakats an nat tsura kakat na non ai te nainy kakat na ra te nainy sikia ovei yer, mes a ka, nainy te tsokanei rora ragim ror ma binun farof tan na sana puarara te tameruts osto ara gum tsun ror ara te sing mamar ta fo ka, kainy kat fakouts rara tana toto te ka rora.